Abendye ba da zna fi e nyize nubo be bole e ke bmya m yna, gbmari, za wu be, a wudo tna tna gbe, he shi fede he wo dye abe kaza nyi snu e ba, awyigbe ba gna nyize gna gna bole, awyigbe ba wu aza ke ba lo go aza yna, he ga shi fede zado shi e wo bwario he dye a do da wo zado dye ma a ga wo wu ke a wo yna da go, zado a ga lo a lo ji wo chiwo ke a wo yna da go, zado a ga lo a ga snu wo bebe m, yna a ga go yna a chinbe ga go e be a zo hna n, azado ba ga lo shiri za wu nyi yi, he ga dye ba lo ba yna ke he ke ba he yna ba ga de go yna ba go. nyize wa jnimgbma bole dyego-dyego. Papa he zhi he lo ba ha he ba ya gni guyari, ba he ga lo yna ko ha lo fa nu ha lo zhi nu he ga ya eba guyari, sasa he ga zhi ba he ge he zhi ge yna he ga zhi ge n kuma shna ha ya he ba gni he ga zhi he ba tsi dye lo gni lo lo l bebe a faru ko dye bedo a be m, ama bole he knu lo h laga ko dye asnu gnu yna cha dye he lo ba do ke ha he ba ya gni guya ri ml he ga bwa nyi pmi bole he ga dye dye eza a do he ba ke a la he yna la, fede yidye ya knaya dye ya lo ba do la ba ya gni cociha lo ye <hesitation> yesu la tu ba, he lo he <hesitation> yi esni gnu nana, esni ga mwabere ga yi ko esni yna nyi ama he he hah dna he zhi he ga zhi he ba tsi a yna wyi e pyi be. Ama papa he lo yesu latu ba hari eba gio guya ri he lo he zhi ha ba dye dye bebe yio m, nyize bole wo de yi mari m, dodo dye yio bole a gna dye, a yi ba aynado dye a kiginapa, he dye ba ri dye hna Ba ga lo ba lo, ba lo ba ga lo ba la he la ke a ga he la a ga ewo tu, a ga 'wo tu ba ga wo tu he, shnandye ba ye yna he ga bwa ga gi ba ba ga he gbmiya, a ga bwa ga gi ba m he dna lo ba wu he be ba tsnu 'na na be, ama papa be dye hni bye a be zhi a wo ba m, ynawyi be, za la be, za wu be, a be zhi yi wo m, am bole a ga la he a la dna ba do he dna lo ko shego nuwna nu, shego du he he dna lo se fe dye a bwa wo ga zhi ge yna a lo ya he ba kuma ba ga he ba ga he la lo, edye a be he kpe shna ba zna dye du yna, a si za sisi ku ba n, a ga he si ku ba, azado ba ga gni ba ndye a be chni gna a lo wu he nu he ga la he m ba ga la he m ba ga bwa he wu n, ke ba wuga, a ga be chni gna dye a la he ke a go wo nu, ba ga bwa he la n. Abe a gna bere bole, dodo dye a de yi fede lobo chi. Eza de wo zha ge yi wa wo zhange tugo ka, a byi wo be yna snu wo ga ka wo zhange tuog na wo ga gna dye wo zha ge dyi wfi dye wo zhange vi enu dozhi, be dye hedye ga bwa he zhi ge dye a ze ebe dye bedyegoyi dye a kpe dyi dye a ze bedyego dye ha ko snu yna hni yna hna n wo ga, wo gna dye hna n, a bendye ehni bye e be zhi wo yio lo m zari be zhi wo wo a gna dye za zhange a dyi wo fi a ga ka wo tugo na, ndye he zhange a dyi he fi, he ga ka he zhange dye tugo? He dye ndye ha gni ga he zhange dye tugo ka he ga ka pma snu dye de zarina, abedye hni bye a be zhi a wowo lo m, abe wo dye eza dye za fi a ga ka wo tugo m. so a be nyize a znibma, nyize e de yidyego m, nyize e de yi gaskiya e baba m, gbedognu de yio m, he wo fede a gna a snu kmu e b ae bwa do, a snuknu eba e bwado, adyina e bwa do, nyize zebudo aza yi e bwado, abe khikhiri ndye ba hna babe zhi ba yi lo m, ama sobosds nyize wo de yi yazhi m, abendye hna bye ba bu bole n. Fede ha de wo dye a gna dye a de e ezhi dodo yio ena wo gbmi, he ko he ga gna dye he butsi he du la ena wo de gbmi e he wyebwa, abendye hna bye ba be zhi ba yio m, ama bole abedo bye ndye a be taba a wo m yna ba faru zni bole.